ذات ليلى، سمع موسيقار لحن غامض يجي من الغابة. كان اللحن ساحر وحلو، فقرر إن هو يتبع الصوت، أما وصل لمصدر هذا اللحن لجى أن هي مجموعة صغيرة من الكائنات السحرية تعزف حوالين ناس صغيرة. وأما شافوه جالوا له إنه هو ينضم لهم وتردد في البداية، لكنه عزف معاهم في نهاية الليل، والموسيقى خلاص راجعين لقريته، أهدوه لحن جديد، وسرعان ما انتشر صيته بسبب هذا اللحن.